Avval yarani toza suv bilan yaxshilab tozalab yuvib oling agar qon ketayotgan bo'lsa qog'oz yoki mato bilan bosib toxtating. <hesitation> Antiseptiklar krem surtib qonni to'xtatishingiz mumkin ustini toza bint bilan o'rab yopib qo'ying, <hesitation> yarani toza saqlashingizni tavsiya etaman.